Zaho zany, zara aho <shushes> laha manao tambazotra sôsialy, <shushes> misy aho la in-draiky isam-bola vo manao, ka la zaho isaiky in-draiky isam-bol'eo zany manao azye, zara koa la maharitsy diminity na hoe folo minity aho zany maharitr'eo, fa ñy kiredy tsy ampy.